මම වඩාත්ම කැමති <hesitation> අලුත් වට්ටෝරුවක් උයන්නද නැත්නම් <hesitation> මම හොඳට දන්න වට්ටෝරුවක් උයන්නද කියන එක මගේ මුළුතැන්ගෙයි තියෙන <hesitation> බඩුත් එක්ක <hesitation> ඒ වගේම මගේ <hesitation> ඒ වෙලාවට තියෙන මූඩ් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. <hesitation> මොකද සමහර වෙලාවල් වලට මං ඇත්තටම ගොඩක් ආසයි අලුත් වට්ටෝරු <hesitation> උත්සාහ කරලා බලන්න <hesitation> ඒවා හදල බලන්න. ඒවා <hesitation> මගේ පවුලේ අයට හදලා දෙන්න. ඒගොල්ලන් <hesitation> ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරය දැන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒ අලුත් වට්ටෝරු හදන්නත් ඇත්තටම ගොඩක් ආස කෙනෙක් විවිධ රටවල් වල කෑම. දන්නෙ නැති ඒවා යූටියුබ් එකෙන් බලලා ඒ විදිහට ඉගෙන ගෙන <hesitation> උත්සාහ කරන්න කැමැති කෙනෙක් මම. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලට <hesitation> අර ගොඩක් දන්න එකක් හදන්නත් මම ආසයි. මොකද ඒකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැති නිසා සහ ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර මට කලින් ලැබිලා තියෙනවා නම් මගේ පවුලේ අයගෙන් මම ඒවා හදනවා. ඒකට ඇත්තටම ගොඩක් බලපාන්නේ <hesitation> මගේ මානසික තත්ත්වය කුස්සියේ ඒ වෙලාවට තියෙන බඩු බාහිරාදිය වගේ දේවල් තමයි.